Gbmari, gnuaba, gnuacha, gnuanyi, gnuatnu, tnuwye, tnaba, tnacha, tnanyi, gnuawo, ynawo-tu-gbmari, ynawotu gnuaba, ynawo-tugnuacha, ynawotugnu anyi, ynawotugnutnu, ynawo tu gnu tnuwnuyi, ynawotu-gnutnaba, ynawo tugnutnacha, ynawotugnu tnanyi, woshi, woshitugbari, woshitugnuaba, woshitugnuacha, woshitugnuanyi, woshitugnuatnu, woshitugnutnuwnyi, woshitugnutnaba, woshitugnutnacha, woshitugnutnanyi, wogacha, wogagbari, wogagnuaba,